پاسریفورمس منٛز چِھ پورٕ دنیاہس منٛز لبنہٕ ینہٕ وٲ. پانژھ ساس یا امہٕ کھوتہٕ زیادٕ انواع آسان، یتھ منٛز آوازٕ ہنٛد اعضاء چُھ عام طور پٲنٹھ یتھ پٲنٹھ تیار کرنہٕ یوان زِ اکھ متنوع تہٕ وسیع پرندٕ گیون چُھ تیار کران۔